Mas ru nish na re pur ceit ruña us sheta ruñ us sä cuch bal reñ ra ceit sheta pur a ceit de una dos tres nic nac ni mas ru ni buen por ni na soba bsia cuane ceit na nubuelt te guña te arroz pus cua pus ceit guña ne lla guña de sutbeï ceit gac guña ne ruñane ra beñ rni nish ru sä cuch com nare sheta ruña us sä cuch pur ceit <hesitation> rdaune ne ves ne cuant dau chuch nic nac ni sob ne ish deë chin ba lebne chic rsela shiit kiash lone stale shiit kiash pur shiit kiash sela con seit sigac ba leb <noise> tine lla de ba nac ne pus roc rsela yët lone chic gau beñ ne lla ba- ba daune hor rni beñ gual lla de roc hiene lo ceit lagac ceit ne llene ne roc gac ne shoobiñ <hesitation> bkiush rac ne te shoobiñ primer llene lo gaí shiit chic ba billui bkiush ga chic nic ne che ne roc checa leb ne chic chu charoñ lone cayau beñ ne la gac sic casi- casi te beu Pur te beu o nuebuelt te sman per sheta ra daune bel cuch diar pur sä ne mas delicad nac nic que lo ceit- ceit mas cayua beñ ne sheta shet nac ni delicad va sä cuch rni beñ to cue ro beñ hui <noise> mas delicad cosga hui sä ceit pue nis cob lle manga pur desperdis rau manga, pur desperdis gau manga <hesitation> ba se top beñ ra nis cob nic lle ra manga chic rob manga nu ra beñ rdei liment rua manga ne hue crioll- crioll casi sheta rua nic liment pur a nis cob re ra nic <hesitation> rap gac ra beñ cuch re rap shi cuch nic si nac gana bal beu nu ra beñ rni pas sies meses siete meses va nac manga ba- ba cha manga rni beñ gop smama manga per sic sheta brob manga sheta brob cuchga sic cuch beche guc ne pe lla di nisa á chu shinic beñ banga cuchga guitk beñ te beit guitk beñ manga lla manga ri len manga pues gaí manga chin ba caleb manga cayu la manga. Chu blajo lo manga, blajo la gac sic colandr, comín, shiit kiash rate cos ni chu <hesitation> gau beñ manga pus renga radua ne sbel beit hiit renca rdaune hiit hui hiit pur <hesitation> liment rua nic llal beit pur shob rau nic.